Kararan ikaarniitu amu ing'araniitu koyatuun oreet, kong'oyatun oreet ko inaktai sapeet nekararan iwe tai oliin, ng'ikaranitu kokeere akine piik ap kokwet piik choronok cho mitei tukul kole kararan shanjo amee tuun aeku shanjo amu kararan, ko- ko akot nda wendi atkolia kochalwaken chii eng' yo komakeleen lakwa nepo kapshanjo, shanjo kokararan, matinyei tom kekashini yaityo, tom kenyoru ko kalya ko ka leel, ketoretin ko- ko ko paipachiin piik koleen amae tuun aakerkeitu ak inye, ko amu kekaranitu, ko ng'i karanitu ko- ko muuch kekonin iieku kandoin akot eng' olandokul olemitei, ng'o kanisa. ng'o kokwet ke konin ko ng'imach akot indochi emet kekonin ii amu myeindo netinye ak kororindo nekararan, kora komuuch kekonin inamu rapinik ap kanisa amun ndaya ndakileen ma ki ko chini. mu- muuch kwaam, ko ng'ikararan keleen okachi amu toom kekoshini yaityo tom kekase kele kaam kiy nepo chii, tom kekase kole kachor kiy nepo chii. konotok koiyache ikaranitu.